Në këtë situatë isha përqëndru n'aktivitete që m'kishin majtë t'angazhume mendrisht edhe fizikisht. E kisha studiju sistemet e stacionit, kisha bo eksperimente, kisha lexu libra, najher edhe filma kisha kqyr. Poashtu edhe kisha shkrujt ditar e isha, kisha provu me kriju lidhje me tjerët përmes naj lloj komunikimi. Poashtu edhe kisha ushtru për me mbajt trupin n'formë.